Itém ami nséké ññọñgọ mbón ágwo ifén. Nsé ññọ itém ikọ Awási, item iko. Awasi, aséké ññọ, únwám, àláunwám ke èrérimbót ajid ibãhã mi afo àkámá àlú uwém àkpène. Mmese ñlọkọ mbọn agwo se igwọ ké ikọ Awási kelé-kelé ke itie unia, ke ìdahé nsineke ké mkpo uñwad àmi ñwád ñsisinédé ñño agwo itém mmo sángá ñtoõm ké á àfón, nám ikọ Awasi anyém ké alá àfónné afó, sañgá, ké úsung enyém ke alá afón. Ñsiñàhó agwo iliok ifém. Mmé múng nsé ñño ágwo itém ñyám úrúa. ágwo akpeni, inyám ùruã mmé sé ñwó nyám uruá áñyem ke'aláùñwa'm ànúhú anám áfo asọhó àñyiè ákúk se ákámá anwám idém àfó mmé se nlọkọ ágwo mme nsio-nsío, ùrua. Saá nuñg nyám mkpó ndídiá ke ãmã ade mkpọ se úwém agwo ajém ùkéed-ùkéed ini ké àlá únwám afó àsóhó áñyám anúng aké adép àfá àlilúng. Nté ìdáhã mkpọ ùtángikọ aseke nyám sádé nkpọ sésédédép ùkéed ini mmè sé mmõ agwo núng nyam utọ úruá adé ké àdé urua se agwo, dep, ùkéed ini, ánúng akamá anwam idém afo. Mmé nsio-nsio urua ntélẽ nte ntém àjóp.